Eng anee achame chito <hesitation> nemakiblembechwa, akachame chito neachinikei poisye nyii. Akachame chito neilang'u kei, ako ako ako akooneti lakook chiik eng sukul, akopati imbare nyii.